كنك خايف؟ لا ما تخافش كل شي بتعطي السيطرة والطيارة، اليوم جدا آمنة، الأمور كلها محسوبة، إذا تحس إنك متوتر، حاول تاخد نفس عميق، وتنشغل في الاسترخاء عشان تكون مرتاح أكثر، وما تشغلش بالك باللي يصير حواليك وأي شي ولا ت منبعدش من النافذة، مشان متتوترش أكثر.